<noise> Atsofoky gny courant da misy tady fameloma azy moa igny; da sotomy tady fameloma azy igny da velo. <noise> Lafa velo amin'izay i da misy hazo fitazoma azy roa. <noise> Gny tagna raiky baka amin'gny vodiny; da gny tagna raiky amin'ila fitazoma azy igny na amin'gny ila havagna izay na amin'gny akavia. <noise> Vita izay da igny gny anapaha hazo. <noise>